Fiabɔɛ kɛmu kambá a bee mu ye, a nyii gbɛlɛŋ. <noise> Bɛma hiŋi fiabɔɛ bɛ ii yɔ, ii bebe ya. Hiŋi fiabɔɛ a bɛ ii yɔ, ii koai ya kiimu lɔ mɛ koai na. Kɛ hiŋi fiabɔɛ bɛ nu, ii be kuŋda koai ya. Fiabɔɛ bɛ mɔmunuɔ, anu bɛ saa-anu bɛ saa bole kɔ. Bole! Anu bɛ saa a kɔ. Bɛma fiabɔɛ bɛ anuɔ lɔ. Kɛ hiŋi lɔ fiabɔɛ bɛ ii yɔ, and kambá ii kɔ fiabɔ fɛjaŋja bi, a nyii we. A nyii and a kiinya.